Laha ty raha voajanahary mahatseriky amy ty fahaizany mitreka aloha, traboketra mahay. Tsy vazà amy ty hakelikeliny fa la mitreka traboketra io la mitrekatreka avao. La lavitry io zay vo mijano. Sady tsy mety vozaky io fa mitreka mitreka mitreka mitreka mitreka avao.